اخير اكل في البيت، بي راحتي في <hesitation> طربيظتي مع أولادي، أحسن لي البيت و ما غالي حق الاشترا برا غالي، مكلفة، عشان كدي بفضل أكل في البيت.